Mi yelan mi latta yimoowo andaado masin ngam ummatoore anda am, be dinga nanugo gimi am to mi yimi, be dinga larugo am be volugo hala am ha be jodi pat. Den bo mi yidi gimi am wata be seyo masin nde be jodi be nanan pat yonki mabbe vela.